La iaho ne tara da sy mainsy ho zakaiko hoe narary olo tambadikinay ao satria la hizaka iaho hoe embouteillages a embouteillages zany isan'andro, la hizaka iaho hoe a simba e tomobilo, e tomobilo zany tokony efa nitenao teo zany, fa la hoe marary gn'olo tambadikinay tao sy afaky nagnino mihitsy iaho fa da iaho e ninday an'azy.